بعد اذن حضرتك هو فين اقرب مركز شرطه هنا <noise> لان انا بصراحه مش من هنا و معرفش المنطقه اوى و حصلتلى مشكله يعنى وعاوز اقرب مركز شرطه فا لو حضرتك تقدر تدلنى او تقولى اروح فين الاتجاهات بالظبط اكون شاكر جدا ليك يعنى واسف طبعا عالازعاج